A yon yen nguji comida nthi ntha xrua'ia nch'e dañon' nga'uan nisu yala ts'ia ngui kosan' thi tukin o sea nguji kosan' xan nkjui verdura xran nchaxindu niso xan yala ndaxina thi ngu nenio o sea ng'e thi nch'e thiu thi taxina xrua' 'ian neni nthia ngujin nthia yuba. <noise>